Jue ëch t'soyap ko'och oj pyadë t'sukyëch mëxpë jadunt's jue padak cebolla kup jëdyë es, yë jue moratpë jadunt's nas ukëy të naxpë oj jadun.